Jammbe ina keewi ina seerti. Jammbe goɗɗe nana toon taƴata ko leɗɗe. Goɗɗe nana toon, taƴata ko njamɗe. Goɗɗe nana toon kadi ko masiŋaaji. Mbaɗatee ko e kuraŋ taƴa. Goɗɗe nana toon kadi ko jamɗe tiiɗɗe taƴata. Goɗɗe nana toon noon ko leɗɗe ponnditta haa fota, haa ɗaata.